Pos no es que te puea cuental muchu. Tapocu no tengu ni peba desquitandu lo que sona paí deque les gusta que la comía estea raviosa. Creu que sonin los que más raviosinu le ponin alos sus pratus. I no ai quien pari con essu. Nusotrus paquí namás que le ponemus una pisquina de guindilla a angunus pratus o ala patatera, que velaí si le da un gustu güenu.